Njaafo ɗon kan wallaahi mi taaɗii. Mi ɓillinooɗo, ɗun nii haɗi kan warde law. So wanaa ɗun mi woowaa ɓooyde hono nii non. Mi wanaa neɗɗo anndiraaɗo ɓooyde. <hesitation> Neɗɗo fuu mo kaalnirɗaa nii ka na haani tawee ana faama. Eyyoo.